Ya es meyudía i sin atal una escoba! Essu izía la mi agüela deque vía qu'andavamus enreandu pola casa sin hazel ná aparenti. I la verdá es que teniá toíta la razón. Quiciás que no entiendas la frassi, no es? Es qu'enantis las escobas se hazían atillandu ramajus con cinchus i era con essu que barriamus. I tovía se gastan quandu ramajeamus los higus embaxu la higuera.